Nare’e z-rny doctor val naazi va gacidu geel, per nudunun’u nu’u ga mandad rienu’u chi raazinu dee <hesitation> diez hor, de ocho hor de com nu’u shmand nu niva chis tenu cairu guula bshinga’a rdutiasnu’ chi, laava’ rniva valna va’ doce hor te’ ni na complet rniva per danunu kat riendinu’ z>ty pava kat riendinu’ gan rdutiasnu’ z-ty pava gu’u val na kú geel las seis, las siete ah chi rdutiasnu mes las nueve, las diez chi gybazanu maas las cuatro de la mañana chi valsy horny chi z-zy diez hor guula 8 hor z-ztyni.